Untuk bana kasanahuluk sona nanu ne'ek, nanu hihingi, nano ini meo, ini nano busa, bi'i lopo, sapi, ndala, jerapah, boma nano paus anana no paus momodok.